Maq olõ-õi ilmahki Ameerigamaal käünüq. Ma olõ õnnõ kuuldnuq, et sääl om väega pall'o väega erinevit piirkundõ, nii et arvadaq, et sääl om kultuurilidsõlt kah kõik väega kirriv, sääl om erinevit rahvit ja kõik- kõkkõ, aga tegeligult ma ei tiiäq.